ahey lukinii hihubetiey abba lukunii mal ishin abba hubeteet qolaan fa kaate hagoodfar teeti ishen bare abban sun ijem fanum ijemti, bere in tainen berem sun ma-marti sagle fa malabasun jissuf lakisi tadibi hinyaatu, minen berem min suni ber-bere-beremina suni bere min abba bere mina jir bere minasuni hi ijemtu woom su kakamam-kasmamarti bayayu hindetuyu.